Jeeⁿ neiⁿncooꞌ ñꞌoom na mawaxꞌenaꞌ luaañe cantyja ꞌnaaⁿꞌ calueꞌ ñequio ndyumeiiⁿ tiljeiya ljoꞌ tsꞌiaaⁿꞌ na juu ñꞌoomwaa mawaxꞌenaꞌ sa̱a̱ cwii ꞌnaⁿ na cjee na ja nnda̱a̱ nntseitiuya ndoꞌ na nntsjo̱ya joꞌ na joo calueꞌ ñequio ndyumeiiⁿ tiya ñꞌoom joona jndyeti ndiiꞌ na joona nlantjaꞌndyena xeⁿ na nncwincwindyena cwii joo sa̱a̱ mati jeꞌ ñꞌeeⁿꞌ jnda̱ teiꞌnaaⁿna na cwilaxiomꞌna quiooꞌjmeiⁿꞌna na mꞌaⁿyoꞌ na ñecwii wꞌaa quialjoꞌ jeꞌ catsueꞌ jom joꞌ ee manquioꞌm ñequio chmeiiⁿ oo chmeiiⁿ manquiomꞌm ñequio catsueꞌ sa̱a̱ luaꞌñe cweꞌ ñejndaaꞌ joo na nncweꞌna na nntꞌiaaya na luaaꞌ na jndyeti joo quiooꞌmꞌaⁿ tiya ñꞌoom jooyoꞌ ndoꞌ ꞌnaⁿ na mayuuꞌcheⁿ na tꞌmaⁿ matseichuiiꞌnaꞌ jeꞌ cantyja ꞌnaaⁿ we quiooꞌmꞌaⁿ joꞌ na juu catsueꞌ manquiuuya na jom tꞌmaⁿñetyeeⁿ ñequio chmeiiⁿ ee luaaꞌ quiooꞌ na jâ tajnaaⁿꞌâ ñjaañe yuu na mꞌaaⁿyâ catsueꞌ jom ndyeñe, tcooñe, tco ꞌñom, teincoo luaꞌqueeⁿ doꞌ tco ntsꞌo̱ⁿ joꞌ chii jom jeꞌ tꞌmaⁿ matseichuiiꞌnaꞌ jom ñequio ñequio chmeiiⁿ ee na catsueꞌ jom naxuee xeⁿ na wjaa tsꞌaⁿ jnda̱a̱ mati wjaañꞌeeⁿ ñequio tsꞌaⁿ. Oo aa xeⁿ na cwiljooꞌñe na wawꞌaa aa na ñenqueⁿ quialjoꞌ jeꞌ meiⁿnquia tsꞌaⁿ na nncwjeeꞌ oo quiooꞌ na nncwjeeꞌ jom majndeiito na nntseixuaⁿ ee na luaaꞌ maꞌmo̱o̱ⁿ na jom machꞌeⁿ cwenta wꞌaa meiiⁿ na tyꞌoom ticꞌoomñe joꞌ chii juu tsꞌaⁿ xonda̱a̱ nncwinom tsꞌaⁿ naquiiꞌ wꞌaa luaꞌ cwii ꞌnaⁿ na neiⁿncooꞌ na machꞌee catsueꞌ ñequio joꞌ tyꞌoom oo na waawaⁿꞌaⁿ jom jeꞌ wjaⁿ jnda̱a̱, mꞌaⁿ na wawꞌaa naxuee natsjom maqueeⁿ cwenta, chmeiiⁿ jeꞌ matseichuiiꞌnaꞌ jom ee jom chjoowiꞌñe ñequio catsueꞌ somꞌm cajneiⁿtinaꞌ, cajnda̱a̱tinaꞌ ndoꞌ ꞌnaⁿ na machꞌeⁿ jeꞌ naxuee jom watsom xjeⁿ na catsueꞌ jom wjaⁿ jnda̱a̱ ndoꞌ ee chmeiiⁿ jeꞌ cwiljooꞌñe na wawꞌaa jom watsom mꞌaaⁿñecheeⁿ manda̱ na nncweꞌntyjo̱ na nlcwaaⁿꞌaⁿ joꞌ chii nmeiⁿꞌ ꞌnaⁿ na nnda̱a̱ nntsjo̱ya na matseichuiiꞌnaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ catsueꞌ ñequio chmeiiⁿ joona jndyeti ndiiꞌ tiya ñꞌoom joona ndoꞌ mati jeꞌ tiquilaneiiⁿꞌndyena ncꞌiaana matseitiuya na luaaꞌ ee cantyja na joona tjachuiiꞌ ꞌñeeⁿ chiuuwaa na laxmaⁿna tiñecwii xjeⁿ joona ndoꞌ maxuiiꞌ jeꞌ cwii catsueꞌ ñequio xꞌiaaⁿꞌaⁿ na macatsueꞌ jom quiajoꞌ jom matseiꞌnaaⁿꞌñe, jom manquioomꞌm. Oo machꞌeⁿ cwii jndye na maꞌmo̱ⁿnaꞌ na neiiⁿꞌeiⁿ sa̱a̱ nchii luaaꞌ quia na cwii catsueꞌ nncjaantyjaⁿꞌaⁿ meiiⁿ jom xuiiꞌ chiuuwa na machꞌeⁿ ee tiñecwii xjeⁿ joona.